क्लसिकल् मुजिक् अर् उपरत् केन्तु एत भगुद् फल्किनि अमि कओ पयो। मै खोरु पए मने म नसि ऐसु। ह, स्कुलोत् जेति अम ऐसिलो, जेति अ भगुद् नसि सिलो। मु फस्तते, म पोतम् गन्तो मै नसि सिलो मैन छलक्-छलक्-छलरे, हेतु क्लसिकल् मुजिक है। <hesitation> हेतुत् अमि नसि सिलो, त अबिसर् भुपेन्द्र कोन्गिरल् नसि सिलो। त इसोन्, अमर् स्कुलोत् मने एत इन्तेर्-स्छूल् चोम्पेतितिओन् होइसि ले। हेतुत् अमि अहमक् <hesitation> अमिरिप्रेजेन्त्, मने हेरि अहमक् अल्त्सतु इरिप्रेजेन्त् कोरिसि सिलो। त तुम्ह अप्न, हेरि ममिबम पुत्त गन्तो असिले। त जनेके मने भुगुद् नसि सिलो, क्लसिकल् गनोत्। अरो क्लसिकल् मुजिक् पतु, हेरि अमर् बिहुन् परे। त बिहुन्, तुम्हर भुगुद् बिहुन् पेर्फोर्मन्चे कोरिसि सिलो। देख्, खोरु ते स्कुलोत् कोरिसि सिलो, त अबिसम् गओन् जेति ऐसिलो। गओन् थगोन् ते कि कोइ, मने, केतेरोत्। अम जिते बिहुन् प्रोग्रम् होइसि ले, बिहुन् प्रोग्रमत नेह गोइसु। ममजन् निजे बिहुन् दन्सरे है। तन् धोल् बजये, तन् नेहे, सब् जगत् गोइ केने धोल् बजये लो।